tuu ka´a sika ya ñuu ntiu ra in kutunu ntakani ta ntyi nani kap a in tisiru ka ntyi nani´a si hua kò´o ru ni sio ntasa takuatyintiu vasi kuanuntiu kò´o kò´o ka´a ha ni sika ntasaa nta viti ni kee tuvi nu kuaa takuatyi kua´na kuanta sa tiu´n nta kuanta ni nta xu´u ni nta ra ni ntakoo ka´a sika ká´ra ña ñá ni sioo ntasa´i satiu´n velu ntiu kuu kuayuli na lurruli na ntakumi ri kitili ku kunte kunti´so ñaa na síari ntakiri nìì na síari ntaki ri tutun síari nahua kuara ña ti´ka ni kitili Kuri ni sitiuna ntasa ra ña viti ña kuu kutu´ni ntiu ntakanintiu ntatyi nani in in ka´a in tisi ka´a tu sika ha´ra iku tunintiu ntakani ntiu tyi kò´o kò´o ka´a ha ni sioo nta sá